Karazagna dinôsôro fantako a dia dinôzôro an-tanety a dia dinôzôro an-dranomasigna. Dia misy koa mihinagna ahitra dia misy koa mihinagna hena.